Ñy loko mavo, midika, fahazavana i amiko ;ñy avy an-dohako ao voalohany :-ñy loko mavo mañambara fahendrea, ñy hafalia, ñy fiaiña, ñy hery, misy koa ñy fihetseham-po maiva ro mafana, mangotrakotraky mbakañain-teña añy.